E telefaony zashy, da <hesitation> karazagny e koa vata kidy zao akoa izy hay hany aposo, da izy io zashy fomba ana <hesitation> kiray raiky afahanao miresaky aming'olo sy hita maso, da ndre lavitra amignany gn'olo, dafa afaky hita- re- mifanka afaky mifankare feo amignao aty evao, f'izy amin'izao sh dafa afaky mifagnety maso avao koa anao ndre lavitra amignany da izy mahita anao da anao koa hitany.